هفضل ان مفاتيحي هي اللي تضيع <hesitation> لأن مهما كان هقدر اطلع عليها مفاتيح تاني <hesitation> لكن لو تليفوني ضاع فا هو فلوسه كتير جدا واكيد هيبقى مكلف جدا بالنسبالي ان انا اجيب تليفون تاني اما لو المفاتيح ضاعت هقدر ان انا اطلع عليها مفاتيح تانية أو ان انا اغير الكلون.